Hono laatinoo, ɗo ana haalda e daabaaji oo yo annabi Suleymaana. Annabi suleymaana ana nelannoo pooli, ana nela daabaaji laade. Nden non o waɗii duuɓi kuurɗi kanko laaminoo kulle ɗee fuf.